Eniyǝ nɛŋ wǝ́ nǝ́ǝ fɨ mɨ ŋ kpɛɛ mɨ dumurǝ paa mɨŋ wɨ loo roo wǝǝ mɨŋ kpɛɛ mɨ eniyǝ tǝ Eniyǝ tǝ wǝ́ nǝ́ǝ fɨ mɨŋ kpɛ mɨ enirɛɛyǝ kɨ wɨ nya fɩɩ eniŋrie yǝ nya fii yɨ roo mɨ.